<hesitation> Lafy tsaran'ny fampiasana solon-tsiramamy ah <hesitation> tsy mandany vola satria kely fotsiny ny il-solon-tsiramamy ilainao de efa maha mamy izay zavatra ilainao anazy, fa ny lafy ratsiny indray nefany ah <hesitation> tsy de tsara loatra hoa an'ny fahasalamana izy ireny satria solon-tsiramamy ilay izy fa tsy siramamy de tsy fantatra mazava zany hoe inona no tena voka-dratsiny hoan'ny vatan'olombelona.